بسأله عن دراسته وعن الحي اللي نشأ فيه أو المكان اللي نشأ نشأ فيه للدراسة طبعا كون بالنسبة لي ستين في المئة من ثقافته والبيئة المحيطة مهمة طبعا تكون جزء كبير من-من-من ثقافته وطريقة تعامله عاداته تقاليده أيش يحب أيش ما يحب لأنه في الغالب حنا يعني أنماطنا ما هي بمختلفة بذاك-ذاك الاختلاف يعني آآ أنماطنا متشابهة جدا خاصة البيئات المتشابهة وخاصة البيئات القريبة من بعضها.